Nu ni xɨti ntári xi ni jɨti ja'ari te kɨnri in esté in tɨli aceite ntei xi in tɨli nuú aceite ku te chaári nu ntári te ntuva'a.